Raha ny marika tômobily maromaro karazagna, tsy ilaza fa ôhatra Toyota zao ,Toyota oh dia misy koa ny Forda, akeo koa ny BMW oh, Mersedes, dia misy koa ny Nissan, Nissan patrola ,dia misy koa lay malaza beo Tesla dia misy koa ny Ferari, Lamborginy ,Mazda oh, Land Rover, maro, maro karazagna koa resaka tomobilina.